E mi laato ngondo wodi e suudu hore am Mo ɗereji e mi laato ngonɗo mo suudu didol e ko toye, ai gara mi laato mo suudu janngirde e ɗereji, ngam mi yiɗi jannde, mi yiɗi mi laato modibbo.